Too ɗe a tal ku yawus pe zeen me pe sakal ɗi njii ku retyi muw mepe sakal ɗi njii ku retyit, kat ɗang nga koon kɨ kat la mak ɗi tong a ngok ɓe ngaka ɗikɨn jel kɨ cin a rang tɨ kɨ ki ɗii kula ni luyen'ee, kat ba nga ku ɓi ku kɨmang ti kɨ ki ɗii ku lamak luyen'ee. Kat nga ku sakal lamak tong a ngok kɨ ki luyen ku lamak ɗi kat kɨkam kat nga ku sakal lamak ɗi mwan ɗeng ɓar shel'a kɨ serep ɓar yi njepmak nga ku sakal kɨ ɗikklu ku kɨ sam ɗii oo kat ɗang ba nga ku sakal muw ɓe kɨ cina rantɨ kɨ kat retyit'ee a man sakal ba ɗi set retyit muw am amma ret nga ku sakal kat nga ku sakal ɓe ɓii ku nga kɨ ɗom cin ni kwan mɨ yil ɗe ɓe nga pe cin ni. Kaɗang nganku sakal kɨle lamak yi makaranta, ɗi she yi makaranta kwan makaranta kumop ɗi kwat a sakal ɗi cin primay kɨ kwat cin secondary kɨ kwat har ki university ɓe kɨ na lamak ɗee meɓii kat nga ku sakal ɓe kɨ cin ɓiiɗe ni kat ɗeng nga deng sakal Kɨ na njep mɨ mu sakal mop ɗi kyaa kɨkyen mop kyaa kɨkyen ɓe kɨ kat retyit a ne, nga pe kat retyit muw, se nga ku sakal ɓe ka iya cin ɓiiɗe ni mop don kwan a man sakal ni pe le kɨ mwan ɗikɨn me ɓi mwan kuret kɨ mwan ɗikɨn me moto kɨ set me moto ka, ɗikɨ mwan ɗi kɨ kɨset me teng ɗikɨ orr ɗi ku njep mop. Kat njep yi shi yakal ɗang ba nga ku sakal muw ɓe cin a ran tɨ kɨ set me teng ɗi ku tɨ ɗikɨ orr ɗi ku njep mak mop'ee ba kɨ ɗikɨ orr ku njep mak ba kɨ ɗiƙ kyel ɗege njep mak, ba kɨ ɗikɨ kyel ɗee ɗege <hesitation> njep ku a ka natik kɨ ɗikɨ kyel sɨk kɨ ɗikɨ kyel ɗekge natik mak mop natik mak ma mop kyel ɗekge ka muw pe mop ɗi kwe sakal wen tɨ set ɓi tɨ ɗi kɨ orr ɗi kumop ŋga ŋga kat nga ku sakal <hesitation> kɨ ɗikɨ so gwom ku ret yi tul mak'eh kɨ ki ɗikɨ ki kasuwa ki kɨ set me ɓii puk kɨ set rep luwa kɨnjii kɨ cet rep ngom ku kɨ so ɗi ku ɗipan le ter seenka ter vel katɗang nga ɗneg sakal ɓe kɨ kat kɨ kat retyit yi yil ɗe'a. kat nga deng sakal ɗang me me mɨnak mop ku mop ni cika mop pe ki ya mar kaaka kɨ kat mar a ne mop ya mar mak. Mop sak mar mak ɗikɨ na ko yi kɨ ki a lu dyel'ee ɗang nga ɗeng sakal mɨ dyel mop pe ki ɗer tu a ɓukun mop ku mop kusakal tɨ mop tɨ a mop ɗi'a mɨ zeen tɨ mop ya ɓii ku ni a mak ɗii ba mop pe yet ɓii ɗe niyi nga muw. A ɓii ku kwan ɗa na ret mɨ sakal se. Sakal a ɓii ku wet ngu ni ku seen yi yl ɗe nipe ɗom sakal katɗang ba ka kat a ngu ni mut ni wak ɓe ɗi tɨ ba nji kɨ ɗom sakal. Kaa kwamun ku munyi ɗaknaan ɗe kɨ iya cin ɗaknaan ɗeng sakal'ah a ku sakal ɗi mu ɗikklu naan aku sakal ɗimu le njep mop ki makaranta poonaan ko yi gindiri theology ko yi ecwa theo seminary ko yi zamko, <hesitation> kobati wet yi kabwir a ɗak mɨ sakal ɗi cin ɓi ɗe ni, kaɗang ba nga ku sakal ɓe kɨ cinran tɨ poonaan ki ɗikɨ kyen'ee. Wet ɓii ku ɗimu cin yi lunaan ɓe ɗi mu cin a ku sakal, koya nging ku matasa mop ɗi cin ɗak mop ɗi cin tam kuni yi lunaan a sakal ɗi serep'ee so kat ɗang nga ku sakal kɨ kat retyit yi yil ɗe kat nga koon kɨ kat retyit muw.